Gygwan casi ni maru run gus lanii na’ ra bnah, val za ngyw txi zy rga gytx ru rany, txi-txi run rani gus lany, danëen como mnaa, nu’ vez rcáa color loo un, gac enchinar ra gytx-bzalonu, gica color ni, rímel, gica’ color ru’h nu, racnu maquillar, nu’ vez racnu depilar ra cejas xten nu depilar, nu’ vez parzy gac depilar loonu, gula’ nu’ vez val za ra buny ngulë, nu’ vez, val za xnana va, run va guz lany par gyndyax ba btóp, nu’ vez gula’ xtada gyndyax ba btóp gytx rúba, gula’ gytx gëquy ba, te nu’ vez queity rándy ba, <hesitation> danëen máru, maz que nada, nu’ vez rýwny gytx-gëquy un, txi gac ra peinad, nu’ vez rzyed nuny, numá txi un’pa caloo gygwy-nu’ porque queity nu’ gyenu gan gysiwn-nuny zëga’, txi nap nu’ pur rquiny nu’ th gygwan roo, nu’ vez, ra gygwan býtxy rxyw, máru rac gus ra gygwan roo, te gygwy-un xina gywny gitx-gëiquy nu’, gac ra peinad, val quiety hasta pa caloo dy gyéd ni, gicany bgaah sacru-sacru gicany, per púrte pa gygwan gy, gula’ nu’ vez rac ra gitx-rúh un depilar, danëen ra bnah’, nu’ vez gulá looga zynu gak depilar txi rquny panu lany, porque val zyga queity un gyénu gan, nu’ vez color na, hasta pa’ gygwan. nu’ vez rkwé rka color rúnu txi pur zy ni rquiënu gygwan, gula par txi rca ra color gytx-bzalonu, ráte ni par nii rquëiny, níah par ndiax tóp rquiny raba laby te gygwy raba lohraba, gula gygwyw-ziu xina nacu logi nu’ vez, te quiety un bguux lonu nu’ vez txi pur zy ny rquëinu gygwan.